Natiile marafiki jaani vakuula vadudi, wingi ntane na miaka ishirini, wingi ane namiaka arobaini, selasini, kira muntu na miaka yaache javeiri.